<laughs> To lewru emi naftira e public transport banna nde nogas(twenty) nde mbo emi yoɓa ceede nde kewtii banna ujineeɗe capanɗe jowi(five thousand).